etu enyene, nte mma nkatatina, Ikọñ ubọñ, Itu etem ke usuñ eke afande, ọbọk efere ada mmoñ Ikọñ esin e etem e ana ada usuñ o aba afia mkpo mmakara oto adia e. Imenyene ebihihe, Inyene mkpọn Inyene edesi, Inyene e ndad ndad oko esidiade, Inyene eke, eke mnakara oko isidiade, udia awak k’itu eti eti mme udia oro unyem nditem e mak ofo edehede adia, ata tip- tip udia Itu ana ofo esin utasi, esin ntoñ keri Itudo eka edire akpri akpri, kọ mme mkpo ntra aka enim owu uwem, enim mme ete nnyin uwem, Idihe Idahaemi edide mme mmuta udia ọwọrọde edi Ini oro ndi akpri akpri, udọñọ k’uto k’uto ọwọrọ ke ntak emi edide mme mkpo mmakara eduọk k’ison enye afan but mme udia oro nnyin ikisi diade edi nfoñ ke ekiside esin ke mme udia idiade ada utasi esin so mme udia awak eti eti k’Isọñ Itu nnyin amade nte isi usede Idia Inam Ikpa Idem nte isi usede Idia Ida Inam Ikpa Idem nnyin osak aka isi, mme udia oro edi oro k’isoñ Itu